هلا والله، إذا تبي تنام زين حاول تسوي روتين جبل النوم، مثل جراءة كتاب أو الاستماع لموسيجى هادية، خليك بعيد عن الشاشات جبل النوم، وخلي الغرفة مظلمة وهادية، حاول تشرب شاي أعشاب، أعشاب مثل البابونج وابتعد عن الكافيين جبل النوم، مع الوجت بيتحسن نومك إن شاء الله.